a wartale de issaa niŋ yaa dundi kommu kuwoo kuu abee muŋ karaŋoo leti ňiŋ yaa soto saaňee ibe moo kilile minaa a meeta bee bulu la ako ye jaŋ woo la kaa mala jaŋ woo laka dibeŋ nii ilaftaa ilaa galasso ye tariaa kee kaa konsele ibe jaŋ le maale ibe kele teŋ ne ibaa kafula jaŋ ne ibaa kela teŋ foo imaari yaa loŋ.